Se ñaa taida sa´ada nteyu kaada ku este aciti ka´a mao, <hesitation> te ja xe´e jiatu chi o yuja kahoo pero o yuja jiatu.